Inti Raymi (Juulde Naange). Oo juulde Inka ɓooynde e mawninee ñalnde sappo didi e lewru nduu, ina waɗi jimɗi, jimɗi, e koltu.